मोय गान त थो थोरी आत हय तर अव नाचन चाई सिखन मन लागत हय । काहेकि गान त थोणि थोणि गाईलेत हयं भले स्वर ना हय तहुंफिर <hesitation> तर नाचन चाई अगठो लागत हय ।